So okpoki okpoki obaalnolo iba ana uteny okpoki pologno onuna obaal ibha ana okpoki olo po pana oteny oka rab ologhi cus enaranooy obhobho enaan napel awony enooy nabeii narooy na ghudun nenolo oma utena naar pana oteny okpokiobho munolo ana uteny okpokiobho kaar kaar olo ana udigho no ologhi onuroa na baal so okpoki okpoki okpoki eneghe mo tenyi eneghe moteny okpoki ibha ong ubeghe mavonuroa mogh kesi kesi penaan ekoha obhulughi onogho onuna ana uteny okpoki po ologhi onuna nabaal kaar olo Ana va nodighi nokpoki onu mura pana odighion andi dighion okpoki owuna oou olo tatueno akool aa zina olo cus okpoki onuna nabaal nehi nologhi anuna okpoki pobaalnehi nologhi enegho noteny okpoki eneghe noteny okpoki if ana uteny nokpki obho pologhi onuna nabaal ma aneghe noteny okpoki tade obho acybe noteny okpoki okpoki obaal nologh Ikpoki obaalniloghi ezobho ana ateny nenaan taloor onuna bho kezo kezo ana ugii uteny nokpoki penaan eko napeel mazna aseghe nokpo ki onina abogho otu kan ken olo retao ana ode pana ole cus okpoki onan aroologhi ana uteny okpoki pologhi oruo nada bha ona otenyio nokpoki pologhi onuna nabeoh ereghe noteny okpoki okpoki obaalneni mologhi okpoki paghudun neplo ana uteny naghudun pana oteny okpoki obho na ibha na ughr pana oteny na okpokiobho na aneghe motena okpokipo ony ooy okpokipaghel duno nenoolo ana uteny naghudun aghuduro ana teny aghudun obho Ikpokioboh toteiyim okpoki obaanologhi nonolo arra uteny okpoki potogh omdoe mabaal kaar olo aten pana nakoor kaar olo aru pana nanologh cus ologhi onuna habaal cus ana teny okpoki oseghe obelore awony onuroa obelolo otuorrurua kaar aar olo awony nava ruo dighi tadebho ara ue okpoki omsoa madighion ologhi kanaal kanerolo ana ote dio rookpoki ibaghani idi loghon idi enta tusughni olatugogh but ana uteny okpokiobho ologhi onuna naleer nabaal ogh because ana ha teny okpoki ana aseghe no kpoki owune adighon aar aseghe no kpoki ohuna aboghom otu aseghe nokpoki onuna abinon aniha aar olo ara tuno use okpoki onuna odighion pana odigh enaan ana uem aghudum ke naan nanogho zina na ghudunobho okpokibhi kany umiri uteny pana onim pana onir ezo eghe ene gho zina